روسیه یو تاریخي او کلتوري بډای هیواد دی. دلته خلک د نوی کال جشن ته ځانګړې پاملرنه کوي. د روسانو یو دود د چای څښلو ځانګړی طریقه ده چې "ساموار" نومې لوښي کې چای تیارېږي. همدارنګه، د کورنۍ غونډې او د ژمي جشنونه د پسرلي پیل نمانځي.